Be mi le tërse i ai nen përché ten-u i cavei curt, sun cuazi plà, comunue, sun bun a fe le trecce certo che përché cuand a i era militar, ën martin-a a bord d'la nau, fazìo, fazìu i centrini, tüte le penne cun ël fil, perciò sun bun, sun bun a fe le trecce e che cunosu mi, gent ch'al a le trecce n'ën cunosu gnüna a part ma nëvudin-a che ogni tant la mamma a ie fa comuncue